जो पनीर भी होन सेओ दूधो को रो बने। दूधोक खुब कोडाओ और तेंदा नींबू अटेरो जेतुली सेओ फोटलो और पनीर बजलो।